Neɗɗo mawɗo e integriti kam, kanko woni tagaaɗo mo neɗɗaaku, neɗɗo jogiiɗo goonga, neɗɗo mo fewata, neɗɗo kokkayɗo himɓe mangu, neɗɗo giɗɗo leñol, neɗɗo dariiɗo e kosɗe mum, mo fewata, to mo wi haala mo canjataako,